Obuthuku obunene nibindu bineeene ebyathukasoma okw'abandu wukathwamu wuthi omundu oyu yanganza erithahibwa nayo kutse yangamasima indi yangendikalha nayu kundi erithahibwa obo wukabya iwamathwamo wuthi erilhwa oko babuthi bawu, neryo iwasuba iwayikalha n'abandu n'omundu oyo ahabw'erihika olhuholho lhwawu. Neryo ebindu ebyathukanza nibyahi? Ebindu ebyathukanza oko bandu abu, wukanza iwalhebya wuthi omundu oyu ngamamwitha ekinigha akabya athi? Iwaminya wuthi ewabu yiri yithi? Ewabu bakingiri bakangirira bathi abandu? Iwaminya wuthi ewabu abandu bakanza baka kale bakanza abandu abali bathi? Bakanza emitse eyiri yithi? N'ekindi wuthi omundu oyu eyangayathwamo erighenda nayu oyu iyo ng'iyo anayisikirye? Anayihere ekitsumbi? Kundi obuthuku obunene omundu wukamuha ekitsumbi erirugirira iyo ngakayisikaya athi ngani ngakayisunza athi eri ng'ekitsumbi eky'awutholhere iwamuha tu n'ekindi ekyathukalhebaya emitse. Akananywa obwabu, ebindu ebiring'ebyu obuthuku obunene ababuthi abanene sibalibyanza, n'ekindi wukabya wukalhangira wuthi omundu oyu namamuthwalha eka, ab'eka banganamusima? Ebindu ebiring'ebyo iwalhebya wune omwa bandu akanayiha ekitsumbi kundi omundu eriyisikya kikalheka n'abandu ab'eyihya ibamuha ekitsumbi, n'obuthuku obunene, wukabya wukayathwamo wuthi oyu y'omundu eyangamaghenda nayu wukabya iwamabiribya nayu ahabw'obuthuku iwamabiriminya ng'okwali iwaminya wuthi ekindu ekyanzire kutsibu erirya ky'eki, ekindu ekikamutsemesaya ky'eki, iwa iwanza iwaminya ebindu ebikamutsemesaya, n'ebikamuponesaya neryo nuku iwabya isiwanga wamabya iwukayawa omwa sobi kandi iwunasi wuthi wuthi ekindu eki sikyeemutsemesya iwathoka eribya iwanganayisubako iwaminya aa kale ah'obutsibu bwangabya wamakolha ekindu ekyosi kyosi.